Aina dalo daman tid duniyya te daman aiko dala wena bu ai sedaiko rakata billa ba a mu dalan ko mudai mu fodsu mu ka A rayuwas i amma a in abu ai sai an deyyi zoiko zugon ku komin banat ko du rutan ko yad duniyya ko mora yoto bu kuma sibob bone sibob bone sibob bone a kwalce kada anto gotko bonansu do eno da enduniya ko wena bu fa sei dei na dei zoiko zugan ko sabok ka be dogaran ko nate ona mu ma mu gadan ko nate ona bu ma mu godan ko don sabok daman ayya ka te munan ko rutan rutan to.